Zisendi ninyoli ndazia mombasa ndama ndazikhumambasa, ndigomba khuzia mambasa wandigomba khuzia mambasa, zikhulolakhu ifori na varolaa vatalii virikhu ndolee vutali venaro vafwanandina nivajenda ndina, vavuriza ndina zisuzi zisuzi yezo vaambe nyanyekhu <hesitation> vikhuria vya vatekha iweneyo vambee yanyekhu vaya mambasa kumbe ifwana ndi, ndamanga mambasa tu, khuzisendi zia nyoli zia lhamanya mambasa, ndakhalakhu vindu vya mambasa nivirahi ndola nivirahi akhandi nduleyo. Lwadukha mambasa nduzia nine kuferi, ndazia ndole vatalii vaguriza shina, <hesitation> vindu vya vagurizanga nyala khuvirovakhu, viashara vyaro khuri vijendanga ndolekhu khari zinguvu zivezayo ngulekhu, zia vaswahili, ndize ngurize khu yinu mbole ndala mambasa khari khh vandu vamanye ndula mambasa, hayauchere iweneyo nimuchere gwa pilau muchere mulai, gavezaa za khumaiga gwene guvungulaka